मधुमक्खियाँ पर्यावरण में शहद के बनावन के लाने महत्वपूर्ण निं हइ। बल्की वे कई अन्य तरीकों के लिए मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण योगदान देत हइं। उनके योगदान के बताओ जाये तो मधुमक्खियाँ पर्यावरण में सबसे बड़ी भूमिका निभावत हइं। जब वे फूल को पराग इकट्ठा करत हाइटो वे एक दूसरे फूल को टैग लेत हइं। जिससे फसल की उत्पादना और पौधों की प्रजनन में मदद मिलती हइ। दुनिया भर में लगभग सत्तर प्रतिशत फसले मधुमक्खियों पर निर्भर होत हइं। जैसे कि फल सब्जियाँ और तिलहन मधुमक्खियाँ शहद और पराग के उत्पादन के अलावा अन्य जानवरों के भोजन का स्रोत भी होत हइं। जैसे पच्ची कीड़े वा अन्य जीव मधुमक्खियों पर निर्भर रहत हइं।